Gato moƴƴinde ɗun so wanaa tawreɗaa conndi farani. Conndi farani, ngaɗaa hen fununaa; njoppaa e ley naange faa ɓooya, caggal muuɗun ɓantaa. <hesitation> tawreɗaa yiite, ngaɗaa hen. Gatoŋaaji, minen ko min mbiyata caheteeɗi ana ngoodi, haya joorneteeɗi ana ngoodi. Jonkaa ko moƴƴintaa hen kaa fuu, aɗe hasindinii e yiite faa moƴƴinaa ka.